má kalla þetta um skrýtið fólk merkilegt fólk á Íslandi við fjöllum um varnarliðið herstöðina í bókum og stöðum mjög ítarlega reyndar við ætlum að segja frá þeim sem eru tilnefndir til rauðu

viðurkenning sem er veitt fyrir erótískar lýsingar í íslenskum skáldverkum hvert ár við fórum á bókamarkað höfum stundum gert þetta þetta er lítill samkvæmisleikur sem við höfum haft í

förum á bókamarkað og veljum okkur nokkrar bækur sem okkur langar að eiga

lesa og kannski sumpart sem okkur langar að aðrir lesi því þetta er alltaf svolítið trúboð í þessu líka litlu jólin Litlu jólin draumaverkefni sem getur snúist upp í

martröð fyrir konu með valkvíða skal ég segja ykkur ég held ég hafi farið tuttugu hringi þarna inni en ég tók saman nokkrar góðar

ég á tvö lítil börn þannig að

í þessu ábyrgðarhlutverki að gera þau að jafnmiklum

þetta er liður í því verkefni þessi bók heitir Saga um nótt sem ég er ótrúlega hrifin af ég hlæ upphátt af næstum öllu sem hún birtir sýndu okkur mynd hérna myndskreytir hún þessa barnabók

jafnmikill höfundur og Eva þetta eru dásamlegar myndir til að lesa fyrir svefninn um hana Sögu sem er hrædd við myrkrið en svífur síðan inn í draumaheiminn á risastórum ís það gerist varla betra merkasta menningarstofnun okkar er lærdómsrit bókmenntafélagsins og þau eru þarna í stórum

hafa ekki alltaf verið mjög mikið þarna ég valdi samfélagssáttmála

er nýbúinn að lesa

þar sem hann kemur mjög við sögu presturinn þar er mikill Rousseau maður

vitnar sífellt í hann alltaf reyndar sömu setninguna

ég hlakka mikið til að lesa þessa bók ég fann myndabók eftir Emil Edgren þetta var bandarískur hermaður sem var hérna í stríðinu myndirnar uppgötvuðust seint og um síðir ég bara elska gamlar myndir þetta gæti verið mynd úr undirgefni eftir

ævintýrin til að halda uppeldinu áfram þessari dásamlegu bók þar sem þau eru sögð upp á nýtt af

góða höfundi svo skemmtilegt að hann er ekki að reyna að endursegja þau á einhvern

persónulegan hátt heldur segir hann

hann ætli að hreinsa þau og

betri útgáfa hreinni útgáfa sem er

skemmtileg pæling og listilega þýtt af af Silju Aðalsteins þannig að ég hlakka til að spóla í gegnum hana

þegar börn eru búin að lesa Harry Potter er um að gera að láta þau lesa þetta er algjörlega stórkostlegt ég hef reyndar aldrei lesið Harry Potter en ég hef lesið þennan

æðislegur gleypti hann í mig einu sinni í sumarfríi ég meina vopnaðir ísbirnir þetta er eitthvað sem enginn vill kannast við núna heimur batnandi fer okkur finnst öllum að allt sé hann kom hérna og hélt fyrirlestur frjálshyggjumennirnir eru mjög hrifnir af honum mjög umdeild bók en

það er minni fátækt og margir staðir í heiminum eru hreinni og betra vatn og allt það kann að vera að mitt í öllum þessum upplýsingum upplýsingum sem við erum að fá að heimurinn sé ég greip líka Oddnýju Eir fyrir það fyrsta er þetta dásamlega falleg bók

svo gaman að lesa bækur sem er svona skemmtilegt að halda á

þetta hentar Oddnýju svo vel ég sat fyrirlestur með henni í haust þar sem hún talaði

um hvernig hún skrifar og hennar sköpunarferli og ég heillaðist gjörsamlega af því það komu þarna fyrir orð eins og

reykelsi og guðlegur kraftur

ég að lesa allt eftir hana upp á

nýtt með reykelsi og kertaljós jarðnæði

ég er hér með bók eftir einn af mínum

merkilegasta og mikilvægasta höfund tuttugustu og tuttugustu og fyrstu aldar Stephen King eymd eftir Stephen King já Misery ein af hans tíu bestu bókum frábær bók hann skrifar best um unglinga og rithöfunda þessi bók er um rithöfund sem lendir í klónum á sínum helsta aðdáanda lesið bókina fyrst horfið svo á myndina þetta er snilld sko Linda sló í

sagt frá og frábærlega skrifað knappt eiginlega ein af bestu bókum sem maður hefur lesið um þetta brýna efni var líka svo hrifin af frelsi að ég greip öll fallegu orðin eftir Lindu frá tvö þúsund sem er líka alveg frábær þarna rekur hún ástarsorg

en líka missi því elskhuginn er látinn og öll þessi fallegu orð sem hún vísar til eru orðin sem hún sagði aldrei og hefði átt að segja og veltir fyrir sér hvort hann væri ennþá til ef hún hefði ort til hans ljóð áhrifamikil bók fannst mér fínn höfundur sýnist þetta er safn úr leiklistarsögunni aðallega íslensku en ekki bara hann safnaði þessu í mörg ár og þessi bók er hafsjór af skemmtun en hún er líka með betri

þessi bók fór skammarlega lágt mjög lágt og þetta er þetta er ævistarf og þetta er stórkostleg bók þetta eru alls konar kjaftasögur og skemmtilegheit úr

leikhúsinu og fullt af fróðleik og fullt af lygum Jónas frá Hriflu

er alls staðar að verða á vegi mínum

hef verið að gera þætti um byggingarsögu Reykjavíkur og Jónas er alls staðar stundum með

af sjálfum sér og dugnaðarmaður þetta er síðasta bindið af mjög svona skrýtin en erfið arfleifð ég er í öðrum meistara reyndi að lesa hann á sænsku upphaflega þegar

Svíþjóð og tengdi ekkert við manninn en svo búum við svo ótrúlega vel að eiga þetta dásamlega safn sem Njörður p Njarðvík þýðir

í manni svo margir sem reyna að gera það sem hann

til að sjá hvernig það virkar er

heyrðu hér er ég með annað Steinunni Sigurðardóttur Steinunnar er snilldarlegt og mig vantaði þetta svolítið í það ég er búinn að lesa skáldsögurnar hennar allar nú hlakka ég mikið til að sökkva mér ofan í þetta

lánaða þegar þú ert búinn sendiherrann eftir Braga Ólafsson líklega besta bók Braga þær eru nú reyndar margar góðar en þarna kemur húmor hans og þessi skringilegheit

Gyrðir Elíasson þýddi og svo eru þessir fiskar

og hef engan áhuga á

dæmi um tengingar sem maður gerir

fyrir tveimur árum sem mér fannst svo skemmtileg

ég stökk á þessa og hún er æðisleg er smásagnasafn ævisögulegt samt gerist í Tékkóslóvakíu í kringum seinni heimsstyrjöld veiðar dádýrsveiðar og fiskveiðar í

fyrsta bókin sem ég las eftir Guðrúnu Evu og síðan hef ég verið aðdáandi þetta er stóra bókin sem ég á eftir að lesa og mikið hlakka ég til allt með kossi vekur

kona en það er önnur kynslóð það er sem sagt Svava Jakobsdóttir leigjandinn þetta er falleg útgáfa af þessari stuttu sögu kom út tvö þúsund og fjögur ég valdi hana meðal annars af því við komum inn á leigjandann seinna í þættinum þannig bítur þátturinn í skottið á sér svona var manni sagt að maður ætti að skrifa ritgerð maður ætti að koma aftur með þema þátturinn verður svona betri heild fyrir vikið

ég ætla nú reyndar að geta þess að bókamarkaðurinn er

undir stúkunni í Laugardalnum og opinn fram á fram á kvöld sem sagt við erum að fjalla um bækur sem við sóttum okkur þar og fást þar ásamt haug af öðrum bókum íslenskum og erlendum ævisögum skáldverkum ljóðum barnabókum og ég veit ekki hvað nú fáum við í fáum línum Páll Baldvin Baldvinsson hlaut í dag viðurkenningu

kennslugagna fyrir bók sína stríðsárin nítján hundruð þrjátíu og átta til nítján hundruð fjörutíu og fimm bók Páls var valin úr hópi tíu fræðirita sem höfðu verið tilnefnd til viðurkenningarinnar ísland stekkur frá því að vera fátækasta

í Evrópu yfir í það að skynja það að það er hægt að hafa nóga vinnu það er hægt að fá peninga borgaða fyrir vinnuna sína

hægt að hafa nóg að borða það er hægt að ganga í félögum

sjá kvikmyndir sem eru nýjar

hlusta á tónlist úr öllum heiminum sem sagt okkar týpa af samfélagi hún verður til þarna einn af okkur saga af samfélagi er bók eftir norska höfundinn og fjallar um fjöldamorðingjann og hryðjuverkamanninn Anders Breivik uppvöxt hans og uppruna og hið hryllilega ódæði sem hann framdi í Útey og í Osló sem nefnist bóksalinn í Kabúl Sveinn Guðmarsson þýddi bókina önnur bókin í er komin út á íslensku í þýðingu Brynju Andrésdóttur þetta bindi nefnist sagan af nýju ættarnafni við fjölluðum um fyrsta ætlum að fjalla aðeins um Sverri Kristjánsson sagnfræðing hann var

og margt fleira kommúnisti við ætlum að tala við Guðmund Andra Thorsson um Sverri Andri maður spyr kannski fyrst hvers vegna að gefa út þetta efni eftir eftir Sverri Kristjánsson ja það hefur lengi verið beðið eftir nákvæmlega þessu efni og margir

hafa hafa spurt um það og

viljað sjá þetta aftur á bók þetta er

íslensk klassík og þetta á að vera

svona kannski kemst til þroska á nítjándu öldinni með með höfundum eins og Gísla Konráðssyni og svo

frá minna Núpi og fleiri höfundum svona mjög vinsæl grein hún á sér rætur einhvern veginn langt langt langt aftur og kannski er einhver óslitinn þráður alveg frá

Íslendingasögunum og yfir í þessa tegund bókmennta þetta er alveg sérstök tegund bókmennta þessir

skrifaði svo snilldar vel

vera til og allir eiga að lesa þetta en þetta eru svona sögur af einstæðu fólki voveiflegum atburðum og stórbokkum já upphaflega sko er þetta skrifað fyrir þetta tímarit sem við erum með hérna satt sem að var

fínar en þetta þótti

og var geysilega vinsælt þetta var gefið út af Sigurði Arnalds

í þetta skrifuðu þeir til skiptis Sverrir Kristjánsson og Tómas Guðmundsson þetta er alveg frá miðjum sjötta áratugnum

þeir skrifa í þetta nafnlaust þegar maður flettir þessu riti þá veit maður ekki hver skrifar þáttinn hverju sinni þetta er innan um efni sem er þýtt mikið úr amerískum

Vísi og Dagblaðinu og eru jafnvel enn þessir íslensku þættir eru sem sagt innan um og saman við það og þetta verður svo vinsælt og verður svo

þetta kemur í mörgum bindum frá einhvern tímann á sjöunda áratugnum og alveg alveg fram á þann áttunda um hver jól var þetta jólagjöfin handa afa held ég og hérna

það muna margir þetta þetta var gefið út út undir nafninu Íslenskir og þarna koma þeir sem sagt fram undir nafni Sverrir og Tómas og og þarna sér maður hvernig þeir hafa skipt með sér verkum þetta naut mikilla vinsælda en

hefur verið ófáanlegt í mörg ár það eru nokkur ár síðan ég var fenginn til að gera úrval úr þess vegna löngu tímabært að það liggur þarna að baki vönduð heimildavinna þetta er sagnfræði þetta er einhvers konar sambland af sagnfræði og sagnalist það er legið í kirkjubókum og öðrum heimildum og og þess gætt að hafa staðhætti rétta og öll nöfn rétt og öll atvik rétt þetta er allt eitthvað sem gerðist í raun og veru en um leið er þetta svona fært í stílinn og dramatíserað það er jafnvel hnikað til atburðum

örlítið ef að það þjónar betur sögunni það er allt gert til að búa til spennandi frásögn úr þessu þannig að þetta er á einhverjum mörkum sem Íslendingar hafa alltaf verið svo spenntir fyrir og hafa alltaf stundað sín skrif á á því svæði á þessum mörkum sagnfræði og skáldskapar en Sverrir var náttúrulega mikill bæði í

og rituðu máli já já hann var alveg frábær rithöfundur strax og maður byrjar að lesa hann þá

einhvern veginn hefur hann þessa gáfu að útmála allt mjög ljóslifandi og þessum breiðu dráttum og þú ert bara staddur allt í einu í þessum miklu örlögum og á staðnum og og og hann hafði þessa bara gáfu að stíla vel frábær rithöfundur en svo er hann þessi mikli karakter svona úr bæjarlífinu kommúnisti eilífðar

tíu ár í Kaupmannahöfn að læra sagnfræði en kom heim próflaus en fullnuma í sagnfræði og í sagnfræðilegum aðferðum og og öðru slíku og hann var mjög afkastamikill og duglegur sagnfræðingur alla sína tíð skrifaði til dæmis mjög mikið og ágætt efni um Jón Sigurðsson nítjánda öldin var hans svið svo vann hann fyrir sér alla tíð sem kennari í gagnfræðaskóla

greinar í blöð og svo framvegis og svo var hann þessi persóna í bæjarlífinu það er alltaf verið nefna einhverja til sögunnar sem fyrsta hundrað og einn manninn með mismiklum rétti en Sverrir var svo sannarlega þessi hundrað og ein týpa hann fæðist hreinlega á Hverfisgötunni er Reykvíkingur þannig borinn og barnfæddur Reykvíkingur

þar naut hann sín þar var hann á kaffihúsunum og hjá kunningjum sínum og

annars staðar

þar svona naut hann sín í samræðulist og skemmtilegri nærveru og og og hafði geysilega mikil áhrif á samferðamenn sína Þorgeir Þorgeirsson skrifaði um hann í minningargrein að

það að sitja og tæma brennivínsflösku með Sverri Kristjánssyni væri

á við margra ára háskólanám ég man eftir því að þennan fyrsta vetur minn í menntaskólanum voru kosningar til bæjarstjórnar og ég kem heim og segi við mömmu hún var að þvo upp og ég segi þetta helvítis nú mamma lítur á mig og vindur

mundi ekki vera fjarri því að gefa þessum efnilega syni sínum

með

ég ætlaði nú aldrei að setja þig í menntaskólann Sverrir minn til að þú yrðir á móti alþýðunni því að ég hata helvítis ríka pakkið Árni Matthíasson blaðamaður sæll vertu og einn sá Íslendingur lest mest af bókum er mér sagt þú ert kominn hér til þess að tala um rauðu það eru verðlaun eða viðurkenning sem þið veitið félagsskapur sem heitir

byrjaði sem hópur manna sem kom saman mánaðarlega og fengu rithöfunda til að koma og tala um bækur eða fluttu fyrirlestra sjálfir líka þeir hafa margir gert það

við byrjuðum á því fyrir fyrir fyrsta aðalfundinn eða árshátíðina eða hvað sem við kölluðum það þá ákváðum við að velja

ársins það fer reyndar mjög oft saman sko sú versta er þetta er forvitnilegasta kynlífslýsing ársins við byrjuðum á þessu fyrir bækur tvö þúsund og sex og fyrsta

í janúar tvö þúsund og sjö og manstu hver fékk það það var Eiríkur Örn Norðdahl fyrir eitur fyrir byrjendur

opinberlega við vorum á á meðan það var og hét og síðan erum við með þar sem við birtum þessar tilnefningar það er kannski rétt að fara í gegnum þær hann er með hvorki meira né

já það voru reyndar fleiri en svo eins og

þurfa ekki að verknaði ef við getum orðað það sem svo en þarna er maðurinn sem fær fær sáðfall bak við gardínu gardínu þegar limurinn slæst utan í kalda

yfir þessu og dapurlegar samfarir já akkúrat mjög mjög ljóðræn og skemmtileg og hún hún hefur reynst okkur vel í tilnefningum í gegnum árin

fékk verðlaunin tvö þúsund og tíu fyrir bókina sem hún gerði með honum Magnúsi með honum

leiðin út í heim leiðin út í heim já Hermann Stefánsson þar erum við með fugl í tröppum fugl í tröppum og það er Palli var einn í heiminum

svo er það Bergsveinn Bergsveinn Geirmundar svo er það Bubbi Morthens svo er það sjálfur Bubbi Morthens

hann lá lífvana vankaður og líflaus í lófa hennar lófa hennar það er ein lýsingin það er ein lýsingin já sko svo spyr maður hvers vegna eruð þið að þetta einhver svona kerskni

þetta er gert til gamans við ákváðum að gera þetta til þess að gera eitthvað skemmtilegt á okkar aðalfundum sem haldnir eru

þetta kom mjög fljótt upp að gera þetta en þetta líka sko til að undirstrika það að það er

ofboðslega erfitt að lýsa kynlífi á bók ofboðslega erfitt að þegar að kemur að því að lýsa sjálfum verknaðnum að þá lenda menn í bölvaðri flækju annað hvort verður þetta eins og einhverjar einhverjar aðgerðir í

eða þetta verður eitthvað óljóst þvaður sem

sigurtextann frá í frá í fyrra er einmitt mjög ljóðrænn og

það er úr

Soffíu Bjarnadóttur og hljómar svo amma er með á rassinum hún lokar augunum til að fá ekki ofbirtu í augun guð hefur fullkomið typpi ekki of stórt og ekki of lítið það er alveg hreint afbragð amma breiðir út faðminn í gefur sig alla þú mátt eiga mig segir amma guð brosir blíðlega og sleikir

þetta er fallegt og þetta er forvitnilegt við sjáum í næsta þætti hver sigrar og hvaða texti já þakka þér fyrir Árni já við ætlum að bregða okkur suður á Miðnesheiði þar sem var hin mikla varnarstöð og fjalla um bókmenntir sem tengjast hernum það er

fyrir fáum vikum vorum við minnt aftur á tilvist herstöðvarinnar á Miðnesheiði það er dálítið skrýtið til þess að hugsa að um áratugaskeið var þetta stærsta deilumál á Íslandi sá tími er dálítið fjarlægur komst fljótt inn í bókmenntirnar

hafði að baksviði þá var strax farið að tala um svik og

átökin eru milli tveggja grundvallaratriða sagði hann vígvöllurinn liggur eftir öllum löndum öllum sjó öllu lofti en einkum þó gegnum miðja vitund

okkar sjálfra heimurinn er ein

birtist í ýmsum myndum í bókmenntunum höfundar reyndu ekki síst að sýna hvaða áhrif hún hafði á hugarfar þjóðarinnar var það kallað stundum var þetta gert með táknrænum hætti eins og til dæmis í leigjandanum eftir Svövu Jakobsdóttur það má skoða leigjandann sem hið erlenda vald sem treðst inn og tekur völdin

margar bækur Guðbergs Bergssonar fjalla líka um herinn með einhverjum hætti alveg frá Tómasi Jónssyni metsölubók í raun og veru koma öfl inn í samfélagið sem rjúfa allar hefðir það er herinn hann kemur persónurnar sjálfar eru ekki gerendur heldur er það hið mikla afl sem kemur inn í landið og gjörbreytir hegðun fólks og náttúrunni og samgöngum og öllu öðru sumar bækurnar sem fjalla um herinn eru býsna gleymdar og hafa aðallega

svarta messu eftir Jóhannes Helga sem fjallar um herstöð sem rís á eyju skammt undan Íslandsströndum bækurnar tröllin og í heiðinni eftir Björn bjarman þar hefur ein persónan miklar áhyggjur af því að hafa sýkst af

að hún óttast að losna aldrei við hann þarna og víðar eru áhyggjur af því hvernig íslenskum konum muni farnast í samskiptum við erlenda hermenn þær áhyggjur koma líka fram í ritgerðinni skammdegi á Keflavíkurflugvelli eftir Steingrím t h Sigurðsson íslenskur kvenmaður sem leiðist inn í amerískt skemmtanalíf á vellinum er undra fljótur að láta á sjá meira að segja þótt konan að uppruna sé hrein valkyrja að hreysti hennar förlast fljótt séð hef ég tvítuga konu verða þrítuga fertuga ásýndum á tveimur mánuðum og af hverju er mér spurn yfirleitt verður ungt fólk stæltara af því að lifa

eftir þekkt og óþekkt skáld mótívið var gjarnan tærleiki íslenskrar sveitar og náttúru og upprunalegrar menningar okkar andspænis erlendum eftir Jóhannes úr kötlum við tónlist Péturs Pálssonar Sóley Sóley

reynir að vekja menn upp til baráttu við

eftir Arnald Indriðason hafa leynimakk tengt hernum að baksviði en ein frægasta bókin um hersetuna er eftir föður hans Indriða g Þorsteinsson sjötíu og níu af stöðinni það er táknrænt að bókin hefst með því að fjórar þrýstiloftsflugvélar fljúga yfir Reykjavík Ragnar er leigubílstjóri nýfluttur úr sveit eins og flestir Íslendingar þess tíma á Keflavíkurveginum kynnist hann Gógó þegar bíllinn hennar bilar og verður ástfanginn seinna kemst hann að því að hún á í leynilegu ástarsambandi við foringja í hernum eins og það er kallað í bókinni nei Ragnar það er ekki hægt það er laugardagur ég skil mig langaði bara til að biðja þig um að giftast mér Ragnar sjáumst á mánudag allt í lagi sjáumst á mánudaginn í Atómstöðinni er strax farið að fjalla um hvernig sumir Íslendingar höfðu herinn að féþúfu

almennilega það má skrifa heilu sagnabálkana um það í

Jóns Kalmans er sagt frá því hvernig fólk reynir að ná alls kyns góssi af hernum Jón Kalman starfaði reyndar um hríð sem lögreglumaður hérna í hliðinu menn upplifðu þetta þannig að handan þetta breyttist svo þegar Ísland varð

þetta er á þeim árum þegar höfuðáttirnar í Keflavík eru ekki þrjár vindurinn hafið eilífðin og ameríski herinn herinn sem er búinn

að vera hér hjá okkur samfleytt tuttugu og fimm ár ef sjálf stríðsárin eru ekki talin með því eftir stríðið kom fimm ára eyða frá nítján hundruð fjörutíu og sex til nítján hundruð fimmtíu og eitt þegar Ísland var herlaust enginn amerískur her uppi á afréttum Njarðvíkur enginn gróði atvinna

voru farnar til að mótmæla hersetunni þær urðu ellefu talsins á árunum nítján hundruð og sextíu til nítján hundruð níutíu og eitt göngurnar voru fjölmennar og það var sagt að íhaldsstrákar í Garðabænum sætu fyrir göngumönnum og hentu í þá

í Keflavíkurgöngum var sungið og farið með kvæði og að sumu leyti má segja að Bubbi Morthens spretti upp úr þessum hann fór fyrst að koma fram á samkomum þeirra sem mótmæltu her sem kom út nítján hundruð áttatíu og sex byrjar þriðja heimsstyrjöldin á því að Sovétmenn ráðast á Ágústsdóttur er bjargað undan hópi rússneskra nauðgara og flýr með einni

í bók Clancys er stríðið þó háð með hefðbundnum vopnum ekki með

þetta er búið hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa á þáttinn